Ano ahumono avinene no, isoe nor, akunan nor, e bhoven fa dor ekubho enam ora nta ere humo domene enemene domene ero ohumono aodor eke zumazumana hopa kwe nta do erenan for ado bhafene bhakar hopa kwem ara hopa a’ hizoi aobe ani mona mony anire ero ede henemene domene bheven ba do ezumazu mana nte rekar fon ado nzia hopa kwem ara hazum orani mona mum mme kubho ena hino nansim anire ntere de nemene domene ero onohono okar gwan agwe hopa ahumono gwora hopa ahizoi aidor so oranire oranire mona mmero adobhavi bhavi efene okar hopa a’ hodor, ekere tongho mmantere ton ruton bha hopa alumono, gwora hopa ahizoi aidor kere tongho Gwen, ava, atar, anar, hobho, obhorayen obhonava obhonatar, obhonana, ogba sub, sub ara gwen, sub ara ava, sub ara tar, subara ana, ogba sin, sin ara gwen, sin ara ava, sin ara afar, sin ava ana, ogba renub, renub ara gwen, fenub ara ava, renub ara atar, renub ara anar, renub ara hobhor, renub ara hobhora yen, renub ara obhonava renub ara obhonatar, renub ara obhona ana, ogba renub ara sub, renub ara sub ara gwen renub are sub ara ava, renub ara sub aratan, renub ara sub aranam, ogba renub ara sin, renub ara sin ara gwen. Renub ara sin ara va, renub ara sin ara atam renub ara sin ara ana, ranu rava, ranurava ara sen, ranu rava ara ava, ranu rava ara atar, ranu rava ara hobhorayen, renurava ara hobho obhonava, ranu rava ara obhona atan, ranu rava ara obhona na, ranub ara sub, ranurava ara sub ara gwen ranu rava ava sub ara eva ranu rava ara sub ara atar ranu rava ara sub ara anar, ranub ara sin renub ara sin ara va, renub ara sin aratar, renub ara sin ara ana ranu ratar.